حفظ القصائد عن ظهر قلب مهم للأطفال لأنه يعزز مهارات الذاكرة والتركيز لما يحفظون يتعلموا كيفية التعبير عن المشاعر والأفكار بطريقة جميلة، كمان هذا يعزز حبهم للشعر ويخليهم يكتشفون اللغة العربية بشكل أعمق يعني هو أب- هو له فوائد كبيرة في تطويرهم وتطوير مهاراتهم.